بفضل اني اكون فنان مشهور ، لانو الفن ده ممكن في اي زمن في عمر انا اكون مواصله لكن الرياضه دي عندها عمر محدد وعندها حد معين يعني احسن اكون فنان مشهور